Tadidinao ve ianao ilay niresaka momba an’ilay <hesitation> fialan-tsasatra nonofinofisinao? Ie, ho any aho amin’ity taona ity! Izaho sy ny vady aman-janako. Ao fa haka sary be dia be aho dia ho asehoko anao ilay izy.